La mia müzica preferìa al e la müzica muderna, la müzica pop, i cantant italian përché capisu i testi d'la cansun e përché a m'pias la müzica e pös canté le cansun e m'amüzu